Pendi dela edá dela mochacha, enque no ai que queá-lu pa mu grandis. Si es chiquina atillu dambas becicletas, qu'ai enreus pa essu. I si es ya más grandi pos con unas rueinas d'essas que le se ponin. I ara pos mucha pacencia, qu'es lo que precisa la genti qu'está a deprendel. I algu que la gasti, que sea una cosa que coja costumbri i no sea una cosa más que pal branu sino que tamién pa movel-si.